Inten ink'atij junp'ee ixch'upej ink'atij tak intz'o'kol inb'el ti la'ayti' yan ink'a'ooltik ma'lo' wa ma' ma'lo' ma' inka inka'aj intz'o'kol inb'el ti la'ayti', porque ma'ki' porque wa ma', ma' ka'ka'at tan u tan u yaltik y te' ma' ink'atij ma' ink'atij entonces uk'al ti que mix mak kumentik jach yan winikik utz'o'kol inb'el ulaak' winik ixch'upoo' ulaak' k'in junp'ee jaab' yan tan upetik ub'aj ma' uk'altikoo' ma'lo'. <hesitation>